<noise> x̱iꞌk nak mak lëꞌkga nlas c̲h̲ak yu or nle, or nle mak lëꞌ mak xni xkodz nle c̲h̲ak lëꞌ or lëꞌ mak nlas c̲h̲ak ldoꞌna lëꞌ mak xkëꞌ gidz c̲h̲edz.